Umurku saku tua namou kumat tekel dimota kura kumanekelo kela telbu epat umina wong kemou kuri mok ah urek kasiu tarek kawean tekel jadi ndi menen ndi tantu <hesitation> apa karna umurou, itu.